Ovqatni mikroto'lqinli pechda pishirish uchun pechni <hesitation> dastlab, qizdirib olish kerak. Muzlatilgan ovqatni pechga qo'yishdan oldin taxminan bir yuz sakson-ikki yuz gradusda <hesitation> pech qizdirib olinadi. <hesitation> Birinchi navbatda muzlatilgan ovqat nima ekanligini aniqlash kerak. Misol uchun, go'sht, sabzavot, pishirilgan taomlar va xokazolar bo'lishi mumkin. Odatda, muzlatilgan go'shtni pishirishdan oldin eritish zarur emas. Lekin sabzavotlarni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. <hesitation> Muzlatilgan ovqatni tog'ri idishga, misol uchun, temir yoki kulolchilikda yasalgan idishga joylashtirish kerak <hesitation> shundagina erib ketmaydi. <hesitation> Agar bu sabzavotlar yoki pyure taomlar bo'lsa ularni bir tekis qilib <hesitation> joylashtirish kerak bo'ladi.